Ña te tu maa na yee namee bolígrafo ndioo guenahan chi ndioo a tu ian te ndete nde te ndevi na ndioo ujun guehi xinu na mei bolígrafo ndi nahan chi ndioo ndenuun ujun ujun ticayɨ ticayɨ tu juan ia na nihin na me ndioo ujun ñi ñicoo yivɨ ndahvi bolígrafo ian mengaia ian ni mihna ndioo ta cuu mejorado na me tiempo nda teo meyinaha ndioo ndioo yenahan me ndioo ti cayɨ tu nuo na mee namee ndaha ndaha itu vejinua ñi nihin mea nda ma jihna tiempo tian